أي نعم اقدر لانه الخضراوات والفواكه أشياء أساسية فكنت بزرع اعتقد يعني كنت يمكن بروح مزرعة او شي اخذ منهم الأدوات وبخليهم يعلموني ويعني بزرع يعني الأشياء الأساسية نفس الطماط الجزر ال- والفواكه كلها يعني الأساسية